איך האלט אז מ'קען האלטן פריש פאר בערך פיר צו פינף טעג און ס'זאל נאך זיין גוט. נאך פינף, זעקס טעג קען עס שוין עכט זיין א סכנה עסן און ס'קען פארשימלען די מאגן. מ'דארף זיין זייער פארזיכטיג עס נישט צו עסן נאך די באשטימטע צייט.